Ke qenë një mik i shkëlqyer për mua... nuk e di si do t’i kisha përballuar disa momente të vështira pa mbështetjen tënde. Prania dhe dëgjimi yt kanë pasur më shumë kuptim sesa mund të imagjinosh. Të jam vërtet mirënjohës.